Za maloha anaty ny erinandro zagny zagna indimy zagna miboaka mandeha mianatre de za avakeo amignigny moa andignigny maraindraigny mianatrà adigny adigny dimy zagny é de za avakeo mianatra fogna za manomboka latsinainy talata robia de lakamisy de zoma za tsy mianatra avakeo za mandé bazary igny dreky <hesitation> zay zay iboagna andigny roa zay mo mandé miredra.